Ghele, ghele mo ka mo ka re college of education, mo ka re, mo ka ra form, mo gba ra form owun aghan gba admit mi, mo gba re college of education, mo gba se urun ghan we e ro du kueyin mo see tori ewo ee bo sieyin teri ni ira eren, emi bi oko mi ene laa ne ighene tie so ogho oje ni odon meeta ee, mu wa, emi nokan owun re se oje ti oma ghan ka je, and mee ne urun ti emi bo urun we ti emi kata so, school fees bobo, owun ee leghe ti mee te gba iroe mi ni college of education, but ni origho erenmo no so wo nuloe gba re oma ghan a ka se kekeke aka se tan ni ulieko diaghan ee si wo ulieko kporo we ti aghan gbaire then onobiron ti o wo ti o gba se tan ni ulongue college, mo ka se urun tori ni no ri use ro, mo gbe okare ti o wino gin di o ma jedi omero tie we do sogua kporo so ghele, ghele o gba se o gba re oghara ti o gba re oghara, owa re oghara ti o gba re oghara, owaro ka mu ogho wa gin di eghan gba mu oma we ni ulieko kporo ni oghara so ogho ti ome we gba ye urun we emi owun ke ka kpese ro ni iyanyin kpi week, kpi week, esi ira yi we ira eren, udo ee te le kparam wa we so kpi week kpi week. Ira bobo mo kamu ogun ekpo mo ka mugbe e, ira bobo no ka mu ogun erudogun mo ka send re kpi week kpi week urun ewo ma to mo ka mu gbe ira tio gba fe re, mo ka mu gbe ira tio gba, fe re, mo ka gin gbe, mo ka kpe gin wo ka sonmi o, wo ka ma ubo ti wo ke le wa, wo ka ma gin eni, ewoni ee bo si eyin ira te se oritse, o ka son owaro o ka son inoto ti wo kele wa keren ma te mi ti uwo no re we, ma te owa re ma te eja ti uwo kele wa, mo bee, saninomi o, sonino owa re, ma ara re keren, ti wo no re we, esen ti wo gba kuri inoli gin wo no re ulieko kporo woo biri osan owun re wa ju bo wa, were mu eko gbe oma kpria kpira orun me to <noise> mo ka kpe e, mo wa kpe mo ka biro wo re ulieko ni onu we, lu ruko owun aghan se niko owun eghan se, mo ka be keren gin o ne to ba wi inoli keren di aghan meji do udo omere, di eghan ma do udo <hesitation> gin ee si ira ja mi, teri oma eren we se olaaro mo ka kpe oma eren keren, ira gidi je mo ka re iyonghon gba ka ra ba, mo ka be oma we omere tie ren o urun ki urun ti o ma se ti ee bi eju re kpa, te wu, kako teri ee te ne ogban biri oye were mo ka mu eko si so were mo bi oma we se kekeke, oma di ee si. <hesitation> ond tan, di ee si ra se hno, wa we ene gha, were mo bi oma ghan se kekeke aghan gba se tan